Ahay tang kak aku makan geprek geprek tu biaso e dibuat e dari ayam teros ayam e tu di cuci teros di goreng pakai tepong tepong e tu biaso e dimarinasi teros e tadi pagi aku makan nasi uduk atau nasi lemak nasi lemak tu biaso e dibuat dari santan dari nio itu di <hesitation> masak selame tige polo menit kalo dak salah teros ado biasoe ade ade ape tu biasoe nasi lemak tu ade bihun e ade ayam e teros ade telok teros siang tadi aku makan nasi padang nas ped nasi padang lauk e rendang rendang tu dibuat dibuat dengan carek pakai santan pulek pakai nio nio itu di parot teros di e di klehoke santan e abes tu dimasak ditanak tadi sore ku makan la ku makan pakai ini bebek bebek goreng